Pues ja ku xiiva'ando vaadi'inika ja xeendo tiuku xeendo arroz kuixi jiaa xuukaajndo iondo xeexi arroz ja daake'eña ya'a tiuku ko ndiutia'a ndiaá tiempu xuukaadaña ko ña'a ja ku comidando maaka ja kuxi arroz kuixi.